واش دارت هذيك الأميرة رفدت الخريطة، وبدات تفكر لوين تقدر تديها، سقسات واحد قالت لو القيت هاذ الخريطة، اذا نقدرو نروحو انا واياك نتبعو وين تدينا، تبعو هذيك الخريطة ودخلو للغابة، وكي وصلو للغابة القاو واحد الباب، الباب هذاك كبير، كي دخلو في هذاك الباب القاو واحد البلاصة كحلا مافيهاش الضوء، كي شعلو الضوء، القاو ذهب كبير، و رفدو هذاك الذهب وخرجو من هذاك الحبل، وكي لحقو للقصر تزوج بها وولا هو الملك